A Madagascar atô ai, kô tomobily mbola vaovao aii, <hesitation> agny ho agny aminà sivy fôlo tapitrisa agny <hesitation> vao mahazo, fa raha ohatra hoe tomobily leha efa occasion regny, <hesitation> arakaraka leha hatsarangnan le tomobily zaign ee <hesitation> fao possible roapôlo tapitrisa agny ho agny d'efa mahazo.